أحب أسمع الشيلات والموسيقى الهادية. الشيلات تعجبني لأنها تحمل معاني قوية، وتحسها تلامس القلب، والهادية تعطي راحة وتخليني أركز إذا كنت مشغول بشي أو بس أبي أسترخي.